bie mɛ ani ɲa biɛ mɛ ɲa aro han vɛwa bia nɛ we nɛ a nucozo ha'iri a wesin ma tete baro rezin rezin ba we wara mu han wa lota wa bɛ ma bio na aba juifura ba juifura a ha'iri sin ma tete abe han invention nanɛ wian wo o dimiyan aba be nuwa mu beraso cruru amu ha'iri na lona lota muyɛ sin domu abaro lo rizin lo rezin namu beso <hesitation> unbɛ zun amu yi bo amu yi bo mamu yibɛ bo en tu ka amu ba wara an ɲan